لا مش كل سلالات الكلاب بتكون ودية وبتختلف في طبعها ودياتها وفي سلوكها يعني السلالات زي مثلا الجولدن دي معروفة انها ودودة وبتحب البشر وفي سلالات الكلب الالماني دي بتكون اكتر تحفز وبتكون يعني مع الناس الغريبة مش قد كده وفي تاني زي السلالات الحارسة ودي بتكون شرسة.